Tsisy ôlo mahay tsisy ôlogno mahay raha ho aviny, dikan'izany tsy ôl- tsisy raha azo antoko ambonin'ny tany, ny amarainy tsy mahay de ny raha azo ata foagna tsinjoviny ndraiky lehy niany ata tsara mbô azahoagna amaraigny tegna tsara.